wabe se he yɛ cia nɛ a wa bɛ zun babɛ boni ma mu abe ba cia sire bɛ boni wabe ho munɛ mi wabese he yɛ ba bɛ sire bɛ boni da mɛ oyi va o ho zenuɲu ba cia sire pɛ mibin mɛ bɛ miwa bɛ mi wabese ma he wa ba'a ba siri'a ba nɛ'ɛnɛza ba bwereza um ba didi'a didi'o um didi'o ma <hesitation> bwereza ma viri'o ba viri'a ba sire boni kwa